आम, केला आड़ू, नाशपाती, आलुबुखारा, खुमानी, माल्टा, मौसमी, खटाई, अनानास, सेब, किन्नू, पपीता, कीवी, बेर, अमरुद, पेसन फ्रूट, तरबूज, ग्रेन बैरी, अंजीर, स्ट्रो बैरी, अवाकाडो।